<hesitation> Kurugiirira oku ensi eyijire nehindahinduka, <hesitation> kurugiirira nka technology nebintu bindi ebiri kuhinduka, technology kukira munonga technology because noreeba kare bakaba nibakozesa actually namasimu gakaba gatariho, kwonka hatiya noreeba ngu hariho ebintu bingi ebiri kukukora busy nkamasimu, computer nebintu ebindi <hesitation>